Ara rạsạ ạra dom anire, bhithem a a rikpe ari domani re, bha rạ sạ sạ, oyina bhanoo bha ra bha saa bha raho ara bha nyeng inyinyi abhasa ma ni re re ji si ra rafure rafure ọ, ma re bha ji aru, bham bham ara bha kạ kạ ji o, bhan bhan ara bhava nyi asa be re bha fi baa, nsin ọ, nsin akaham ọ, soo woro ovovovovi so bhoro aru, bhan, bhan, ara bhavaa gwe hevum aewum aewum aewum o, hota kwen o, bha onum gwa saa ra vaa gwa ba, bhan, bhan, ara bha kaa bhaven gwem, bhoven inyi abhasn bham ani re re, hasa sa bha ya mponanpon re re, anum oyina yina egbee ja kubhavi su mai, nta na nsa namanemane, ere paa raho, bha raho ja donunwe saa rokpae bhani re, renyeng inyi abhasa bhare, se humo bhasaji, eyai ji, eyai ji bhaohara ikahaa evaa afi bha kpakpo, egba rohonọ se gbarohon eve bae bho Se va gwe ebhae bhe, ovun tututu, avan tututu so vun bhanyi bee saa bhe kan, edefene efi ovae a nyi bho. Ovai anyi re. rer. re, re saa da bha vun tututu, bhoven re oworo ovi ovi ovi ova ofi bhanyi re, ehorara bhosa fe re, bho junana hebibiriri, sa bho junana nva hofa kwen ọ hiyubha, bhaohara, hofa kwen ọ, nva bho sa fe nang saa bhahifam ọ. Hevum aevum aevum aevum before meme re, re, re, nta shi ruko mbhoro before meme namere bhaijane re, nda ntene nva hofa kwen, okayi mfemato nang bae bhanyi o nfumeto nda va bhosa fe re mbae bhoo bho nang boi boi, ada bho vovabha, mang da nva hofa kwen aru da bva bhi zạra bha hevuma vum nta ra bhoven aoshi hazeng shio. So ra ra nta bha zeng bha saa ithem jire nto onọọ gwu ja fere ozeng osaa ithem jire re, ne, re nte zeng epaana raho re, so ra nto zeng osạạ fe ọ. And obhazi su vaana kasen, kasen, bhosaa fe re sang gwa re, ororo gba raje rathea, sang bhi nyeng hivavaana bhaiso, ozama nta sạạ fe ngwa, gwa re, hiso sa nyire re bhara, bhara. bhara, hiso hiviii ọ reto re vii ọ, ivuma ivii o so hinyire o. Gwo kuarojaa ayai bhevonevene bare bhenabhere bhaijame o, obhazi su vanaa kasen kasen nto ja, maa ororo gba raje ravan, sa nyeng that bhosaa re, re, re, bho nanang hotom bhaohava, bhaohara nta bhezeng bhang kpone nta bhosaa fe re bhozeng bhozoree bhoba bho sumarethan, bhosaa fa nyinyi ara sạạ mani re, re, re saa ra ra, ra bhaohora, bhaohora. bhaohora. Maa heyong sa kpam sef, sa taata bhae kabhe anọọ, ra saa, saa anọọ a don a sạạ ma ni re, re, re, ha kubho bha taana, ra saa, saa ikpo kpo ma ni re, re ire, re ha kubho bha taana aru, maa anum sa mgba nyanyeng hovon kwe re hovaa nto ja uju gbu nvoi ngba kubho ngba bhi taana bhekpa rasaa ara họr ja nyinyi a ra saa mani re re re oyina egbee ja nkubhạvi na nep ezen ekomba, san nan nan nep ezen ekomba je re bhaohora han tun o, nang van huyeng erananomae re re re gwang tun that ora nyam nyam re re re ore huyong gwu ru nang hiso hunra bhaohara, sang humo mpaa bha huyeng kwe kubho enang hotom bho, nva ranai re ravi, ravi ravi re bhisi nfi bhaiso ara bhato to ikpokpo mani re re re nva ngwa, bhanuma rotem aru nku bhanang etoma, etoma aeyo ru ru ru, ja ahara bhaya etoma ayo anumaru reje sa resene hunvai nta bhanọọ Na nang hotom, hotom kwere, saokaka nire, saokaka nire saokaka nire tututu obhazi uvaana, arora ba bha reje senne reje ma re senne re re re, sang nyina hiso hozeree, reje sa da resense hevumawum re, sang da kaa bhanọọ, hirumasum re, re, edere nang hotom, ozana saa ra bee hataa bha reje sen, bho zubha okpoho bho and hovovo dạm, nto ja bha raje hobho jo humo nang eso, hoba nto ja azuba reje sen aharaa hotom hanaa. Sa shi rukore ano obhazi su- vanaa san nn nnn nta woi sa na ni.